Yo'q men sochlarni qanday o'rashni bilmayman <hesitation> va urinib ham ko'rmaganman. <hesitation> Lekin ko'p ko'rganman. Atrofimdagi ayollar ko'pincha sochlarini o'rab, turli xil usullarda bezashadi. Ayniqsa bayram yoki maxsus tadbirlarda.